अ, बिल्कुल। संयुक्त राज्य अमेरिका इतिहासऊ इद दिलचस्प दू। संयुक्त राज्य अमेरिकाऊ पहला राष्ट्रपति, जॉर्ज वॉशिंगटन, कभी भी व्हाइट हाउसऊ मा निज। दो कार्यकाल सत्रह सौ उनासी से सत्रह सौ सत्तानवे तक नितो, लेकिन व्हाइट हाउसऊ निर्माण सत्रह सौ बानवेऊ हाचिस दू ऐ जू अट्ठारहऊ हाचिग। इसलिए, जॉन एडम्स अमेरिकाऊ पहले राष्ट्रपति बनयेच जूस व्हाइट हाउसऊ निवास लानलान तो।